Kimmähe tulõssiq üts lämmi jopi võttaq üteh. Sis um hää võttaq midägi vihmamäntli vai midägi, midä saa pääle pandaq. Kimmähe kotti tulõ tsusadaq müts, sall ja kindaq selle et ilmaq ommaq jo väega külmäs lännüq. Ja viikimmäq saapaq kah.